باقی اتھہ شادیا بیا نے شغل میلے تو علاسہ بس ماڑے خیال اچ ذئدہ گلاں یا جیڑیا اپنے بارے اچ کریہ تہ زئدا بہتر آ۔ اس اچ اے آ کہ اک واقیا سا کہ جلہ اسا اتھہ فوجیا نال کم کیتا تہ اتہ اسا نال تھوڑا اور طرع نے تجربے ہوئے۔ تہ نوا نوا جسلہ کم سا تہ الہ انا کی اتنانا پتا سا کہ کسرہ کم ہونا اے ۔انا اسا کی رکھی کندا کسہ کم نے وجہ نال اسا کی آکھیا کہ تسا اچھی ریو اسا چلے گئے آ خیر انا کول اتھہ ٹئم تہ اسا کافی لایا لیکن اے آ کہ الہ انا کی انا چیزا نا ذئدہ پتا نا سا اے گل ای دو ہزار اٹھ نی بلکے دو ہزار ست نی ۔اتھہ جلہ اسا انا کول گئے آ فوجیا کول کوئی اسا نا انا نال اک کم سا اسا تہ کیتا سا کہ اسا تسا کری دیسا۔ اسا نے کوئی اییہ چار پنج جاکت سے اسا انا نا کم شروع کیتا ،الہ اتھے اتنا ذئدہ کمپیوٹر شوٹر نا کسہ پتا نہ سا۔ اسا انا نال کہ کیتا کہ اسا انا آکھیا ٹھیک اہ جی تسا اسا اے اے چیزا آنی دیو اتھو اتھو اے پاکستا ن کونی اتھو اسا کی منگائی تہ دیو ،اسلہ انا کی اتنا پتا نا سا اے وی ذئدہ چیزا چیک نی کرنے سے ۔تہ الہ نوا نوا ٹیکنالوجی سی جیڑی بار سی ،اتھہ پاکستان تہ تھئی اہہ نی سی ۔پاکستان تہ چھوٹا موٹا کمپیوٹر نا سا تہ کوئی چنگا کمپوٹر تہ اتھہ پتا نا سا کسہ نا ۔تہ اسا وی اگہ پچھہ سنی تہ کم کرنے سیا ۔اسا آکھنے سیا اے اے چیز ہوسی تہ کمپیوٹر تیز چلسی تہ اسا نا جیڑا اے کم نا اے اییا جا اسنی جتنی سپیڈ وہ کمپیوٹر اتنا چنگا ہونا تہ تیز ہونا ۔برل اسا انا فوجیا کی اس کمہ لائی چھوڑیا سا اسا آکھیا اے چیز چائی نی ،اے آلا کمپیوٹر آنی دیو تہ تسا نا جیڑا مہینے آلا کم آ ،او اسا تسا کی اہہ دیاڑیاچ کری دیسا ۔تہ انا کہ کیتا کہ سب تو جیڑی دلچسپ گل ای ،جیڑی اسا کی پلنی نی ۔اے نوی نوی گل سی الہ اتھہ ورد پوری دنیاچ اک کمپیوٹر آیا سا اسنا نا رکھیا سا نے اک کمپنی سی بوکس ٹیکنالوجی نے نام نال او بڑے ہائے فائے سسٹم بنانے سے کمپیوٹر نے ،بڑے تیز مشینا تہ تہ جدید مشینا اس خساب نال جیڑے دو ہزار ست چھ جیڑیا تیز مشینا سیا گرافکس نیا ،کم اییہ جا سا تہ اسا انا کی آکھیا جی اسا کی اے کمپیوٹر چائی نا ،اس ویلہ کوئی بتی تینتی لکھ رپیا اسنی کاسٹ سی ۔اسا آکھیا کتھہ اسا کی منگائی تہ دیسن ،تہ جیڑا اے کم آکھنے اسا انا کمپیوٹرا اپر انا کی چلائی دیسا کری دیسا او نا ہویا کیاکہ انا نی وی اے وی آکھنے سے کہ پورا شہر پنڈی اسا کی کمپیوٹر بنائی تہ چائی دہہ۔ تہ برل اساانا کی دسیا او تہ نا برل انا اک اور جگہ اپروپتا کری اگہ پچھہ کراچی تو انا پتا کیتا کجا بندیا کی یرا اییہ جا کمپیوٹر چائی نا کتھو لبسی ،انا نا ذائر آ اپنے بندے وی سےانا چیک کیتا انا آکھیا کہ اے کمپیوٹر اتھو تہ مہنگا پڑسی لیکن اسنا اییہ جا ملنا جلنا اک اور ملک آ اتھو سنگاپور تو اچھی ریسی تہ فوجی جسرہ اسا کی پتا انا نا جیڑا دماغ آ ،او بس انا کی دو ترہ چیزا نا پتا بندوکا نا پتا انا نی اور کسہ چیزہ پتا نا ۔تہ فوجیا نا سب تو اسا اییہ دیکھیا جی انا کی بس دسی چھوڑو اے چیز ای نا تہ او سمجنے اے توپ ای۔ تہ انا اس کمپیوٹر کی اے سمجیا کہ توپ ای ۔برل انا اوڈر شاڈر دتا جی دسو کہ چیزاں چائی نیا اسا وی جیڑی اسا نی عادت ای کہ سب تو بیترین چیز سب تو اپر لکھی ہوسی ،اسا انا دسیا جی دسو انا وچو کہ کہ چائی نا اسا نے سارے جیڑے ٹاپ اپر سارے تو اپر جیڑے لکھے سے اے تی اے چیز ای اے گرافک کارڈ اتنا تیز آ اے ریماتنی تیز ای ،اے چیز اتنی تیز ای ،اسا ساریا نا ٹک کری پیجی چھوڑے اسا آکھیا کہ اسا کی اے چیز آنی دیو۔ تہ اینی وے انا فر سنگا پور کسہ بندے نال رابچہ کیتا او وی کوئی پاکستانی سا انا کمپیوٹرہ منگائی کندا مینے ڈیڈ بعد جی او کمپیوٹر آیا۔ کمپیوٹر جلہ اتھہ پوچیا اسلام آباد ایئر پورٹ جس منگایا سا او وی آیا او جیڑی کمپنی سی ۔بڑی مشہور کمپنی سی اتھہ ایف ایٹ فور اسنا دفتر سا ۔تہ او یویلی ڈیل کرنے سے اے الہ نوا نوا کمپیوٹر آیا سا اے میک آئی میک ،تہ انا اے بڑے ڈیلر سے اتھہ اسلام آباد نے انا او کمپیوٹر منگائی کندا سنگا پور تو ۔تہ فر اینی وے اے وی گئے ایئر پورٹ ،الہ ایئر پورٹ اتھہ سا ٍپنڈی سا ۔ایئر پورٹ جلہ اسا کمپیوٹر کنن گئے آ ۔کیاکہ اسا نا دفتر چکلالا گیرج سا نال ایئر پورٹ سا تہ انا جی فوجیا اے اک ٹیپیکل کہ بوت بڑی توپ آئی ۔اسکی کنن گچھنا تہ اسا کی تہ نا پلنااے اسا نی اس کمہ نے ٹئم اپر اک اییہ جا واقعیا آ ،کہ جیڑا استرہ ہونا نی چائی نا سا لیکن اے کم نی چیز سی اچھی سی گل ختم۔ لیکن انا جسلہ اسی منگایا ،منگائی تہ فر ایئر پورٹ تو اپنے دفتر آندا بلکل استرہ جسلہ بوت بڑا کوئی توپ ای جیڑی انا اتھو کنی کسہ بیس اپر کھڑنی تھیا او کمپیوٹر سا ۔اینی وے برل او آیا اتھہ ایئر پورٹ اپر تہ سارے افسر مطلب افسر نا رینک جیڑا اسا نا ڈی جی سا او بر گیڈیئر رینک نا بندا سا ۔برگیڈیئر آپے آیا ،ایئر پورٹ پراپر اپنے سارے اس وی آئی پی پروٹو کول نال ایئر پورٹ آیا ،اتھہ جی کمپیوٹر پہلے کلیئر ہویا ،کسٹم آلے کولو بار آیا تہ فوجیا جیڑا اپنا طریقا یا انا اسہ طریقے نال بار کڈایا اتھو۔ اتھہ کمپیوٹر جنا ب ماڑے میں کمپیوٹر ،تہ ڈرائور تہ پچھہ پرپر اوہہ پروٹوکول جیڑا ہونا اٹھ دس گڈیا نا او کندا نال ایئر پورٹ تو اسرہ پتا لگنا سا کہ جسترہ کوئی اسا نا فور سٹار جرنل آیا ،تہ اسہ ترہ کمپیوٹر کی رسیو کیتا جسرہ کسہ بڑے افسر کی اتھہ رسیو کرنے اتھو فر اسا کھڑیا سدا اپنا پہلے اس فیڈرل بول اتھہ سارا جیڑی اسنی ریقوائر مینٹ سی او جیڑا اوئے کرنے جی آنجی کمپیوٹر اچھی گیا ٹھیک ٹھاک آ خیر ای ،خانجی کنی گچھو انا نے جیڑے معملات سے آپس اچ او کیتے اوکری فر اسا جلہ دفتر کمپیوٹر آیا جلہ دفتر اسا چکلالہ نی ایریےاچ گئے آ اتھہ اگے وی گڈیا کھلتیا سیا مطلب انا اس ویلہ انا کی اے پتا نے سا بس انا کی اے پتا سا کوئی بوت بڑی چیز آئی اسا دفتر کھڑنے آ اتھہ فر اسا بار مین گیڈہ تو اندر جتنا اک فور سٹار جرنل نا پروٹو کول رسیونگ نا ہونا اسا انا کی اس کمپیوٹر کی رسیو کرایا سا اتھہ، گیریزن اچ۔ فر اینی وےاچھی ریا دفتر ،دفتر جسلہ اچھی ریا تہ مسئلہ اے سا کہ اس نال کوئی نویا چیزاں سیا می وی نا پتا سا۔ اسا وی پہلی وار دیکھیا کہ اییہ جا یار کمپیوٹر ہوسی تھیا او ڈبا سا لیکن تھوڑا ذئدہ بڑا سا اک جسلہ صندوق ہونی ،بڑا جیڑا ڈبہ نا ہونا کر پیا ،اییہ جا ڈبہ سا خیر اس وچ اس ویلہ نیا جیڑیا چیزا سیا لگیا سیا ۔ہن اسا کی اے سمج نالگہ اسا اے منگوائی تہ کندا اسی اون کسرہ کراں۔ بٹن اسنا لگا سا لیکن اسنا اندر کنیکشن سی اون کرن آستہ ۔تہ ہن برل ہن اسا جسلہ منگایا تہ اسا نے افسر سامنے سی اسا آکھیا کہ ہن اسا کہ کرا ہن اسا کول کوئی ہل نا کج تہ کرنا پیسی تہ اس ویلہ جیڑی اسا کی گل سمج آئی اسا اوے جیڑا پلگ شلگ لانے آ تہ پلگ شلگ لائی تہ اسا انا کی آکھیا ،تہ تھوڑا جا اسکی نا دیکھنا پینا ،دیکھسا اسنی کاپی اپر کہ لکھیا آ تہ برل اسا انا کی صرف کمپیوٹر کی اون کرنے آستہ اس ویلہ انا کی پتا نا سا تہ ترہ چار دیاڑے صرف کمپیوٹر نا بٹن دبانے آستہ اون کرنے آستہ اسا انا کی آکھو کی فوجیا کی اگہ لایا ریا کہ چلو یار جسلہ اون ہوسی اسلہ تسا کی دسا برل اسا پہلے دیکھیا کہ یار اے کسرہ اون ہوسی جتھہ جتھہ سمج سی کمپیوٹر آلے کی بلایا کیانکہ واقع اسکی اون کرنے پہلے اسی تھوڑا جوڑنا پہ جوڑنا سا اسکی کمپیوتر کی ۔برل جوڑیا تہ جس روز اون ہونا اسا پراپر اتھہ اون ہیا جس روز ،سارے افسرا کی آکھیا جی آج کمپیوٹر اس اون کرنے پے آ تہ تسا سارے اچھو تہ انا اتھہ اک تی پارٹی رکھی ،اس کمپیوٹر کی اون کرنے آستہ۔ تہ اسا کی او واقع کدہ نے پلنا کہ او اک کمپیوٹر سا تہ اسا اس اپر کم کہ کیتا اوئہ کم کرنے سیا جیڑا او دینے سے صرف اس کمپیوٹر اپر فرق کہ سا کہ او تیز سا۔ لیکن فائدا اسا کی کہ سا انا فوجیا کی اس گلہ نی سمج نے سی ،اسا چار سال اس اپر کم کیتا اسا فوجیا کی او اگہ لائی رکھیا کہ بس جیڑا کم او آکھنے ہونے سے اسا نے کمہز ،اک کم سا اسی ادر آکھنے سے رینڈرنگ رینڈرنگ اچ اے ہونا سا کہ اک فوٹو بننا سا ،تہ سدا سادا انا نا تھوڑا ڈفرینٹ کم جا جس اسا ڈیپارٹمنٹ اچ سیا اسیچ تھوڑا ڈفرنٹ کم کرانے سے تہ برل اسا جسرہ وی جیڑا اسا نا زاتی کم ہونا سا نا او وی اسا کرنے اسہ اپر سیا لیکن اسا انا کی اے آکھنے سیا کہ تسا کھلو کمپیوٹر اپر رینڈرنگ لگی تہ اسا نی اے گل بڑی مشہور ای جسلہ وی اسا کم کرنے آ ٹئم کرہ کنا وہ تہ خاص طور اپر اس ٹئم اج تسا اے گل نے آکھی سکنے ،کیاکہ اج انا کی وی پتا لگی ریا کہ اے رینڈرنگ اسنا مطلب کہ آ اسا کی اے گل تا اے واقع نا پلنا کہ اسا جسہ وی کرہ پنج چار سال انا کی کم اوئے کری دتا جیڑا اسا انا کمپیوٹرا اپر کری کنا ار لیکن فرق کہ سا اسنا نا کنی اسا انا کولٹئم وی کندا تہ اسنے وچ اپنے کم وی کرنے سیا تہ اس وچ سکھیا فر کہ ،اے فرق کہ آ انا وچ تہ اتنی سپیڈ اچ ،کم نا فرق کہ آ اصل اچ اس کمپیوٹر نا کم تھیا کہ ،اے اسا کی پتا آکھری سال چلیا ۔اے برل اے وچ اسا نے کمہ وچ اک اییہ جی گل ای جیڑی می اج تک یاد ای۔ جلہ اسا بینے آ سارے یار دوست ،اس ویلہ نے وی تہ استو بعد وی اسا اپنے کمہ آلے ،اے میں گلا انا کی ضرور دسنا کہ اس ویلہ جلہ نوا نوا کمپیوٹر آیا سا تہ اسا اے کم اتھہ کیتا سا تہ اسا کی اج تک یاد آ ۔تہ استو بعد جلہ کوئی نوا کمپیوٹر ،لیپ ٹاپ اسا کول اچھنا اسا کی گل اوئے یاد اچھنی کہ اسا شغل لایا سا کنا نال تہ باقی اے آ کہ اتہ ہن تہ ،ذائر اہہ تسا کی پتا نویا نویا چیزا اچھی ریا ،ہن تہ اسا کی وی یقین نہ اچھنا او کم جیڑا اسا بئی تہ کرنے سیا ات، پنج، پنج دس، دس روز نا سینے نا اکہ جگہ بیٹھے ۔سینے نا ہوش کوئی نا ۔ہن اوئے کم بٹن دباوتہ ہوئی گچھنا۔ ہن اے گل کسہ کی بندا آکھی وی نے سکنا ،ہن جیڑا اسا نے نکے اگہ او اسا کی او کم کری تہ دینے جیڑے اسا پہلے ہفتہ ہفتہ دو، دو ہفتے لانے سیا۔ تہ برل فرق تہ ذائر آ اچھی ریا ہن ہر چیز ہن تسا پتا کلک اپر اچھی ری کہ بٹن دباؤ تہ ہر کم ہوئی گچھنا ۔باقی اے آ کہ کمپ نے ہوالے نال بوت ذئدہ سپیڈ اچھی گی ،بوت ذئدہ جدید ہوئی گے ہر کم تسا رام بئی تہ کری کنے او بوت فرق اچھی ریا زمانےاچ وی